Solar panel kugal mun kangal woni gam dun jaba leleyal nange dun wartira ngal yiite latiriye gam dun kunno kuujeji duddi.